איה הד’אק תלאת סעות אם תעקעד ליא פ נהאר ג’אדי נפק’ר נדרוזה פשי, נדרחל וואחד שעה ונוס פוסת אלבח’ר, אלמרסה יעקעד ילמ פ טארה, ו נ’כרוג נבקא נדר שוי ריاضة באש נחאפזו עלא סיחה דיאלנא ו נקד’רו נקמלו בהא, הד’י ש’י לקאיין.